Ai, lo sientu muchíssimu, de verdá. Me-s'a refalau i lo ei caíu en sin querel, qué torpi que estó. Tienis una escoba paí pa recogel tolos cachinus? No quieru que naidi se de un cuerti. Era nuevu el vasu o tenía angún valol especial? Polo craru, te-lo compensu, e... Si no, di-mi óndi es que lo mercasti, que te mercu unu igualinu quantis que puea... Lo sientu.”